سجان سوں پیریں پیریں منی پڑنی پڑی۔ پڑائی جی بغیر کو منکھ کامیاب کو ھی۔ پیریں منی محنت کرنڑی پڑی۔ جدوجھد کرنڑی پڑی۔ محنت سخت کرتی، پڑتی اگتامیٹرک کریں، اگتا انٹر، پچھی یونیورسٹی سوں پوٹھا آویں۔ پچھی پوٹھا آلا مثال طور پوٹھا آلا، ماستری ملتی جا، پرائویٹ جاب کٹھی کریں۔ پرائویٹیم پڑھاویں، اٹھو منی پنجاھ سٹھ ھزار سیلری ملنی جا لی، ایں پاسیم کج ٹوشنا پڑاویں۔ گھریں ھیک سیٹ اپ ٹھالا۔ کج ٹابران پڑھانویں۔ آھستی آھستی ٹابریں کج سیلری ملتی جائی، اوم کج گھریں خرچ کرتا جائیں، کج سیونگ کرتا جائیں بینکیم۔ ایں ڈجی ھاسیونگ کرلی تو ٹیھ چالیھ ھزار ھتی جائی، اوم کا کریں ھیک ڈو بکریا گئیں، ایں بکریا جکو ھی ھیکوکی ڈساں ھزارام ڈو گیلیا، تو باکرا عید آوی اوم بیچتی گھٹ میں گھٹ ٹیھ چالیھ پنجاھ ھزاراں جا ھوی چھی، ائا اٹھو جما کراویںبینیم کاں تو آھستی آھستی مانڑی مائیڈ سیٹ ھوی چھی۔ مین کاروبار کرنڑ چاھویں موٹا آھستی آھستی ودھاتا ودھاتا تھوڑی اٹھی میں گانم سیفا جی اسکول ٹھانویں۔ آپلیکیشن بھریں چھیں تو منیں اجازت ڈئی۔ بھلین توں اسکول ٹھا۔ ٹابریں پڑھا۔ تو آھستی پھریں تو ھیک اسکول ٹھانویں چھیں۔ پھریں تو بجیٹ کو ڈئی۔ پھریں منیں پلاٹ گینڑی پڑی آپکی۔ (او لی تیں چار لکھ ھوی)۔ اوی میں گیتی، پلاٹ گئیں پھریں، پلاٹ گیتی پچھی میں ھیک بلڈنگ ٹھواڑیں۔ چار پانچ لکھ ھوی تو بلڈنگ ٹھوانڑیں۔ تو پھریں میں کا کریں آھستی آھستی کاروبار ھچ کریں، "مالان پھریں گیتا جائیں۔ ڈو بکریا گیلیا بڑی چار گیلیا"۔ جی نوکری ھلی سرکاری تو لون بی اچاویں بینکیم آٹھ ڈس لکھ رپئی اٹھو ملی پتی۔ تو آھستی سیٹ اپ ٹھانویں۔ ھیک اسکول گام ٹھانویں۔ اٹھوم ٹھاتی پچھی کا کرنڑی ، جیکڈھن" پھرینئی سون کرتی اٹھیں تائیں"، یا "پھرنئی سون کرتی پنجیں تائیں پرائمری اسکول ٹھنواڑیں"۔ اوم کا کریں تو گھٹ میں گھٹ تیں یا چار لیڈیس مایا کھپی۔ کاں تو دھکنئیں ٹابریں آوی نرسری جیں، ائان پڑناڑی لی چار پانچ ٹیچرگھپی ائا متھی جکو منی۔ پھنرئی، ڈجی، تیجی چوتھیں جیں ٹابریں اوان پڑھانوی۔ تو پچھی مانڑیں ھاچ ھتھ تو میں اسکولی جا ڈاریکٹر اگوانڑ ھتی جائیں۔ منی صرف سار سنبھال کرنڑی ھی اسکولی جی۔ استاد پڑھاوی پلی کا ھی کا نا ھی، کلاس صحیح ھلی پلی یا کی ھلی ۔ کٹھی ھلی۔ کو میٹنگ گڈجانڑی ھوی تو جانڑیں۔ گڈجانڑیم بیسنڑی ھیڈاں ھوڈناں۔ اٹھو مونی پیریں منی ٹابریں ھتھ کرنڑی ھی، کاں تو اوڈاں جی ٹابریں پڑھانڑ کو چاھوی۔ کاں تو غریب مسکین ٹابریں مائتراں بھیڑی گڈ بڈ کڈھاوی، رو بو چنڈاوی مرچا چنڈاوی۔ ککھ لنڑتی مالان ناکھی چھی۔ پچھی اٹھو جتی مائتراں سنڑانڑی پڑی ٹابریں پڑھاوا تعلیم ڈوا تو سدھری۔ کجھ معنی موٹیوٹ کنرڑی پڑی۔ اٹھوم جتی ٹابران سنڑانڑی پڑی۔ ٹابریں جوں ودھیک مللیں، او جی بجیٹ ودھیک ملتی جائی۔ آھستی آھستی آپکا ھیک کاروبار سیٹ کر چھوڑیں۔ او کاروبارام تیناں مھینا جی سیلری ڈیتا جائیں۔ بارا ھزار ھی تو ۔ائان ٹیھ پنجٹیھ ھزار تیناں مھینا جی ڈئیں۔ آھستی بجیٹ بھ ودھتی جائی۔ ۔ اوس پچھی سیوینگ بہ ھتی جائی۔ او سوں پچھی ڈجا کاروبار معنی سوچتا ۔ ھیک منی ھیک دکان لگانڑیں گھریں۔ مثال طور دکان لگالی گھریں تو اوم کا ھوی تو مانڑا سجا گھرا جا خرچ سائڈیم نکرتا جائی۔ ھمیں موٹی گھر ھی، فیملی ھی مانڑی، مانڑی خاندان ھی موٹی تو اوم منی کھنڈ چانھ پتی ڈالٹا دال سبھ بھاجیا کھپی، سائی بھاجی تو ٹھیک ھی، گیتی جائیں مارکیٹی سوں، او جا خرچ ھوی، او جی پئسی بچتی جائی۔ کاں تو مانجی اپکی دکان ھوی۔ اجی لی کرتی اٹھو مین نکرتی جائی ۔ اولی کرتی اون دکان مین آپ ھلاوین یا مانجی دوست اون ڈیجی کا ن ڈیتی چھوڑیں۔ پچھی آھستی کا ھی تو مانڑی <hesitation> ودھتی جائی آھستی آھستی۔ تہ منکھ ھیک اسکول ٹھالی تو اسکولیم موٹی بچت ھی۔ ھا ٹالی تو اگتا نکرتا جائیں۔ ایڑی گاں ھی جٹھی اسکول ٹھپ کو ھی۔ ٹابریں رلی پلیں۔ کو پڑی کولی۔ مائتریں پڑھنڑی کولی ائین اوان جی مائیترین بھی موٹٹی ویٹ کو ھوئیڑی ھئی۔ پڑھنڑی جی ٹئیم جکو ھی متوجھ کو کری۔ نکو ائان خبر ھی تعلیم کا ھی۔ اٹھو جنڑی پڑی ، ڈجی بھی اسکول ٹھواڑی تی، آھستی منکھ ترقی کرتی رھی۔ منکھ ھیک غریب ھی اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ پھریں ھوی ھیک چاڑھی چڑھی پچھی ڈجی ۔ پھریں ھچ سیٹ اپ کریں تو معنی پھریں پئسی بیسیم آپکا دھارا کاروبار کریں۔ کج پیسی بچاتا جا۔ ھچ ھوی تو کو مال گیتی ادھیاریم ڈی چھوڑی۔ اوم ودھیک بچت ھتی جائی۔ آپکی رقم پلی رھی۔ آدھی اوم بچتی جائی۔ تیجا ھا تو کو دکان ملتی جا تو لگاوی۔ اوم ودھیک پئسی کماوی۔ آھستی ترقی کرتا رھی۔ ودھیک میں محنت کریں چھیں، این یونیورسٹیم پڑیں۔ ھیک پاکستانا جی موٹی امتحاں آوی چھی۔ ایں امتحاں پاس کر چھوڑیں۔ اوم ودھیک پرٹکول ڈیلی جا چھی۔ او جی پگھار بہ سٹھی ھوی چھی۔ ڈجی منکھ ھوی اون کاروبار لگاتی ڈی چھوڑی۔ اوں پاس کرتی جا۔ کو کام کرنڑی ھوی تو پئسی لازمی ھوی۔ پئسی کٹھی ملی۔ ھیک غریب ھی۔ گھریں کئیں کو ھی۔ اون کاروبار کرنڑا ھی۔ کا کرنڑی پڑی۔ ھیک تھر دیپ ھی، منکھان ڈئی چھی، ائا تھر دیپ گی۔ تھردیپ گیتی پچھی جکو ھی، بکریا گی۔ بیچتی کج کری۔ ڈجی ھچ احساس ھوی چھی۔ منکھان ڈی چھی، پنجھتر ھزار ھوی ھوی یا ودھیک پئسی اچاوی۔ تو کاں تو ایم بیاج کو گئی۔ غریب منکھاں لی احساس سھی رھی۔ ایم ھی ئی کونی ٹیکس بیکس ۔ جکو رقم اچالی ائا اچالی پوٹھی ڈینڑی ھی مھینی سر مھینی۔ ھیک سفا غریب ھی مڈل کلاسی او کا کری بکریا گی۔ دکان لگاوی اوں آھستی ودھتی جائی۔ مھینی جی قسط جکو ڈینڑی ھی تنیں۔ جتری پئسی ھی او حسابام مھینی جا کاڈھتا جا، اوم تانڑی قسط بی آزاد ھوی۔ دکاں لگالی اون بی آزاد ھتی جائی۔ تانڑی دکانام کج نا کج کاروبار ھوی۔ این ٹھالی ھی۔ ھمیں ڈیکھلی جا بابا دکانام بیلا ھی۔ دکان ھلاوی پلا۔ میں ھچ کوشش کریں۔ پراویٹ اسکولیم پڑنھاوی۔ اسکولی پچھی کج ٹوشنا پڑنھاوی اوم گھٹ مین گھٹ ٹیھ چالیھ ھزار چڈاوین۔ کان تو مانجی گھراں خرچ نکرتا رھی۔ ایں ٹیھ چالیھ ھزار بچاتا رھیں۔ آھستی سیٹ اپ کرتا رھیں۔ پچھی ھچ ھی تو پچھی آھستی آھستی <hesitation> انوں کریں تو معنی تو گریاں جی ٹابریں ائاں ٹوشن پڑھانویں۔ ڈجی ھیک دکان کھولی جکام مستری راکھ چھوڑی <hesitation> کاں تو اسپیر پاڑی موٹرسائیکلاں جی عضوی ڈجی تیجی نٹ بلٹ ھوی چھی، او جی دکان لگا چھوڑیں۔ اوم ودھیک بچت ھی۔ بیساں رپیاں ڑی شی اسیاں رپیام پنجاھ ڈوا پلی۔ پچھی منکھ ڈی چھوڑی۔ ھمیں مثال طور ھیک مستری ھی، اون توں کہ آتا ۔ تاں کٹھوں مسواڑ بسواڑ کھیں کو گیں، توں دکان نام بیلا ری۔ کوئی چیز موٹرسائکلام لاگی چھی، ائا توں گیتی، مانڑی اسٹاپام دکان ھی، اٹھی گیو۔ او سوں پچھی گیتا جایو۔ مستری ودھیک جا کونی، اون لاری پرسنٹیج ڈی۔ پر توںمعنی جیکڈھں کو ھزار رپئی لاری توں ھزار پیئی جا سامان اچاوی ودھیک ھزار رپییئ رلاری ودھیک سو رپیا ڈیلا جائی، ودھیکا اوم سو ڈیلا جائی۔ جی انوں کری تو ھزار رپئی لاری ڈو سو ڈئی او خوش ھتی جائی۔ گرھک جکو ھوی بھلی سھی ٹپڑ ھوی تو خراب ھی۔ کاں توجکو گراھک آوی ا ون خبر کونی سھی ھی یا کو ھی۔ ایم جکو ودھیک جکو ھی بیساں رپنیاڑی شی اسی رپیم ڈئوں۔ کاں تو لاری سٹھ ستر رپیا بچی پلا۔ ایم منکھ آھسی آھستی ترقی کرتی جائی۔ ایں تو دکان لگاوی۔ ایں جیکڈھں ڈیکھلی جا صفا کو ھمیں